Ya yinintu kuu minuu ntiuxiiaa, yaka kua keje xii ntiayuu ntiuxi, minuu stila kua keje tuku xii ntiayuu sintikiva, ta minuu ntuchi ka kua kejee xii ntuchi ntuu tuku. taa iku'u ya tu tichii yaka kua kejee tuku xiiya ntuchi ya kuaa xia'antia tuku, taa tu tunumaa ntojoo tukura xiuu tuku xii ya ntakuu ta yaa ll <hesitation> kejee tukuru kuvii kuaa tukuru xii loo ntifia yataa nuju xiyoo tuku, tanm <hesitation> xii yia'a, ya xini tukuntu kuu yia'a ann <hesitation> yia'a u'uva, xii ya yia'a tiee va, xii yia'a ya ntukuu. yaka kuiti kua xinintu.